Yo de chicorrón, teneben calefacción electrica, yera la a forma de calentar as casas. En os lugars pues prou que lo feban con un fogaril, feban fuego y... y con ixo calentaban. Pero en en a ciudat ya, ya se feba... con electricidat. Ixo costaba asaber-los diners y no siempre se podeba tener enchegau o radiador. Yeran atros tiempos.

I hai tres cosas que no me fa goi de minchar. Lo primero, es productos espun espintaus. Ixo ye fastioso: eee leit espintada, yogurt espintau, eee ixo eee ye insoportable. Y dimpués es uegos, pos de chicorrón es me me va dar fastio el uego asinas crudo y no me fa goi de minchar-lo. Y dimpués pues eee tot lo que ye eee figado, liviano, todas ixas cosas de... de menudos, ixo no me fa goyo tampoco. A resta, me fa goyo de minchar tot.

Ixo no ha cambiau mica... porque a Semana Santa ye una festividat religiosa. Y as... ixas... a Ilesia ha gosau mantener-las pos.. si.. siempre s'ha s'ha feito lo mismo... ixo no ha cambiau, eh?. Lo que cambian son las fiestas tradicionals paganas porque ixas ee las van desfendo a poquet. Entre o consumismo y a Ilesia desfán las fiestas paganas tradicionals. Pero a Semana Santa pues s'ha feito siempre lo mismo. Actos religiosos, eh? siempre igual. Y abaixo en Zaragoza pues se feban procesions y se'n sigue fendo. No ha cambiau mica esto en cient anyos.